ג׳יבּ בּראד، דיר פיה מעַלְק סְע׳ירה דיאל אתאי אכּ׳דר، זיד עליהם שוִי דיאל מא סְח׳ון، וחרּכּ באש תְכרג למראְרה، זול דכּ אלמא، זיד מא מְעְ׳לי גְדִיד، נַעְנַאע וְסכּר עלא קד דוק, כלִיהום יגְלו דקִיקה، ומנבּעד צבּ ורד פלאבּראד בא יעטי אלרעְ׳בּה، ורק בּסהַה.